. Uax chileh nicuas de por sí iniqui aye non ajan, oquiualicaqueh dos kilos uaxen uan ohcon, ohcon visarorno, ta veinte kilo sarorno, xitomatl oyec patio ta veinte kilo amo noconcou, esitación. amaquin inon pasta docientos nic octli ni veinte pesos nada. Nican nechahua nochpoch tatah. "Ay tu como lo gastas tu dinero" ¡Dejalo que se compre ellos!. Maneh nechaua, maniquilevia todavia fiero, ma nicniqui nicuas de por sí Notlahcuateh, notlahcuateh Uan notlahcuateh, de cuaoyenih mochihchivili nipan tlacuas nin sanse diticateh, pero yeh nechahua didihca nicocouah.